Ndzɛmba bͻn a ͻkͻ do wͻ aman aman mu nyinara no, no dodowara kurow akɛse mu na osisi dɛm ntsi mebɛpɛ dɛ mebɛtsena kurow ketsewa bi mu kyɛn dɛ mobͻkͻ akɛtsena kurow kɛse mu. Afei so, kurow ketsewa mu no mpɛn pii no ͻyɛ a no mu nkorͻfo a wͻtse mu no, wonyim hͻnho ma dɛm ntsi nkͻmbͻdzi na adze tum kͻ do mbom kurow akɛse mu dze dɛm nntaa nnsi.